Raha resaka fahasambaragna ndraika raha aminahy manokagna, tsy voatery hoe hijaly magnano akory enao izay vao hoe hanatratra an'izany fahasambaragna izany. Misy ihany koa mankony a <hesitation> ny vintagna eo amin'ny fiainagna. Dia <hesitation> rehefa sendra ny vintagnanao tsara dia tojo ny fahasambaragna amin'ny fiaignana anao dia efa sambatra enao zay. Fa ny ologna raika raha ohatra ka hoe resaka fahasambaragna zany ndraika tsy hitovy ny ologna marobe fa ny tenanao manokagna no mamboly fahasambaragna agnatin'ny tegnananao.